Zaho de manana kiraro enina, de roa amin'io a talon, talon-gna io a misy andesiko mivavaka de misy ohatra andesiko mandeha mamonjy fety na andesina miasa; de roa amin'io a ballerine, de ballerine io na andesiko mandeha misangasangana, andesiko mandeha mivavaka koa; de roa amin'io ndraika tenisy, tenisy ndesiko misangasangana na ohatra hoe andro mafana na andro mangasiaka de mety.